خواړه په صحت باندې خورا اغیزه لري که چیرې ښه خواړه وخورو نو همیشه به ا ا قوي او ام تکړه واوسیګو او که چیرې خرابه خواړه وخوړل سي نو طبعي خبره ده چې ا ا چې یو انسان د خرابو خوړلو په خوړلو سره یا د خرابو خوړو په کارولو سره ضعیف او کمزوری پاتې کیګي.